Koa aminakà edy zen̈y kahian̈a ronono fo ndray boakà amy ny avoana ndray bôkà amy ny soja. Fô- na tsy tsy boakà amy ny biby fôton̈y irô zen̈y samy vôndraka bokà eo mbala maromaro koa raha indesin̈y amy ny resaka raha ilan̈y vatan̈a, zen̈y zen̈y mahatônga zah maneky fa ronono fo izy io.